Kalaq muidoki ummi naid hormu, hormõ vai hormussit vai uimi pruukvaq tuujaos, et ujjoq. Liigutasõq naid ja sis saavaki viih edesi.